Zero a, arivo a, roy arivo a, telo arivo a, efatra arivo a, dimy arivo a, enina arivo a, fito arivo a, valo arivo a, sivy arivo a, ray alina.